Apye aga azəng, apye aga parəm, apye aga shatɗing, apye aga anəɗing, apye aga atukun, apye aga kpa̱ɗing, apye aga afangshat, apye aga anənna̱, apye aga fangzəngtəng, apye aga agba̱pchi, apye aga agba̱pchi azəng, apye aga agba̱pchi apareɲ,